طبعاً الجهد البشري هو الأساسي ، هو أساس الفن جهد بشري وقدرتو على التشكيل والاخراج وتحريك الآلات حسب الالحان ، الآلات هي عامل مساعد حتى يخرج الفن للجمهور بشكل مميز وما ينقصو شي من الشغلات الكمالي.